Fiasan’ny violon zaho, izy de koà zaàgny karaha aminigny amy endriky ivelany karaha gitara ah, gitara. Fô fomba a-famelômagna azy tsy mitôvy amy mamelogny gitara fô atô ambonà ave ndraiky izy i, de misy i raha karaha kakazo hely zay koà, i aminje amilômagna azy. Atô akisakisaky e de ignyn aminje manaboàka feony, araka zay itiàvantegna azy.